<hesitation> ore' ikite munasu, ore' munasu ondesu panunukusan to te ore' kite munasu <hesitation> mamiho' <hesitation> to kukusan kite haa one <hesitation> unting, umping tu manumis mamiho pangan to onde, onde tu <hesitation> ore'e ake mutunu ake. oneren tu panunukusan teto dandang te. Haa jadi ore' kite mamake dandang te ore' panunukusan te ore' kite mangukus wusak, mangukus kukis, ore' one tu kapandungan kite ore mangukus munasukan to ore' kukusan te aron su umping <hesitation> kite mangukus su paku panunukusan te.